أفضل طبعاً إني نكون شاب بالغ فاهم عاقل يعمل كل ال- <hesitation> تجارب الحياتية ويفكر، وبيعرف كل حاجة وبيعمل كله وعارف كل العادات والتقاليد ومرح ويكون متحمل المسئولية أكتر، يكون عنده طاقة وعنده حيوية ولكن الأطفال مقتصرة جداً على اللعب والضحك.